بچوں کو جو کہ ہیلتھی فل کھانے کا کیسا ہم ان کو انکریج کرنا بولکو۔ اب ہم ایسا: بچوں کو جو کہ زیادہ فل دیتے جو ان کو زیادہ پسند ہوتا۔ جیسے کہ آم ہو گیا، آم ہو گیا، ویسے فل ان بچوں کو بہت پسند۔ تو یا تو ہم خالی ویسے فل دے سکتے، جیسے کہ جس میں نوٹریشن ہوتا۔ جیسے بچوں کو آم بہت پسند، ایپل بہت پسند، وارٹر میلن بہت پسند، ویسے قسم کے فل دے سکتے۔ دیکھنے سے کئی فل جو بچوں کو نہیں پسند، جیسے پپیتا ہو گیا، وہ کھاتے نہیں۔ تو اس کے لئے ہم ایسا کہ سکتے کہ اگر توں یہ فل کھا کوں دکھا لیا تو میں تجھے دوسرا فل دے توں، ایسا بول سکتے۔ یا تو پھر ہم بولتے کہ ہاں توں یہ فل کھا، یہ ختم کریا تو بھی تجھے یہ فل ملتا بولکو۔ اگر ہم ایسا طریقہ کرے تو ایسا بچے انکریج ہوتے، تو بعد میں بچے آئے تو وہ پورا فل ختم کرے، ویسا ایسا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔